Deibobe apua yabe se jau mate jaeko poro yae supe bae jokuae jau dei aja bove seji oñono jau ajata aparaiki yae, jaeramoko se eh baeti bate jenbosi ba deibove jau